Faniki ra, faniki ra ira me garan a natiu nalela i kai sa sebi kai sa nabain ni fanga. Ni fanga ira le fudi woi abar ra te. ayai abar ra, le mancia isi me di <hesitation> mancia isi me fudi woi tua ayai me woi loka i mo tutu nabar dakifit dawa teiloka. Damatakuk faniki naka naratan <hesitation> naka nakasabis <hesitation> fudi woi, ayai isi sate lo. Faniki iwale mancia falabon si dakuk o ayai, fudi woi, ira nageit rau sebi ni watan a tei. Ira le nageit rau sebi <hesitation> watan dakuk fandiwa, matakena falabon si dakuk o faniki ra le natiu tantu damumu <hesitation> mumu ayai, mumu fudi woi isi. Habar nai <hesitation> faniki iwa pas tua Kena sa a wo kota geser iwa ni ngasan tete lem, tete lem iwa ni sukun kai tolu sa. Ni sukun iwa kalu bot tawoi tei. Tete len nakifit aman, tapi kalau tutu sukun na iwoi tete lem nakifit i <hesitation> jam sa, roti, nawotu. Nakifit-kifit bo woun jam sa, roti nawotu woun. Mafun sakola daratan dakutan i "tete lem nawei la kau i le cuma gifit-gifit oca bua botu, gifit oca bua botu?" Bai ni kinifit cuma nakifit wa ni sukun <hesitation> uriti loka, nawei ni <hesitation> napaku ni <hesitation> fafan mana ni karawatu mana mo, kalangulu mana ata mo nakifit-kifit jaga-jaga ni sukun imo. Mafun sikola <hesitation> dakukuk-kuk ni loka, sukun ni musim fandiwa loka i tete lem gifit jaga gafin, siap musim sukun a faniki si mulai <hesitation> datiuw <hesitation> ata wa najaga sukun <hesitation> sukun abar loka liwa Tete lem nafokus na sukun a, nai faniki si takulelan te sampe <hesitation> mahun sakola isi dawei di hebat waluk. Inanawei a antara urana tua mahun <hesitation> ata wa ata wa mahun sekola si <hesitation> damatoton tete lem wo sukun uriti i mole, si tolu fat dasaka ata sukun tubal la loka. Dahantam sinabi ata wa ata wa tua tete lem nai <hesitation> dasabi tentang a tetet lem dapancing tete lem nai nini waktu a falaboma si mana nasekola i, ni hal-hal ata nawei sekola mana ia conto magei ti magei. Tete lem kasabi tentang <hesitation> numu jabul, sekola, sabi tentang fakaleus-fakaleus <hesitation> sukun ata balakang geser mana, ifun takulelan tei sampe a dalolik i sinabi i sate mo si tolu, fat i sate sukun a woi lim, onan ni wa tas plastik abi lo Kila wama tete lem nasulak mafun si nai a coba saka ata mekun nugu sukun a tin nai kuwokas tua kantung plastik a, dodan fis tela iwa nai kujaga bolu sampe faniki ra ka nantoda bolu. Mafun roti dasaka dodan ata dacek dabail tete lem ni sukun-sukun a fagumun i si sate, bo sukun woun la ata? Dakolan da atamari dakuk "tete sukun fagumun ata iwa ata tei loka'. Tete lem nakuk "ah aku bakufagumun a <hesitation> dodan roti tela sukun i ata tei loka i magei?"Mafun si dakuk nai tete lem "iwa tete kami ata liwa mo kekun numu sukun fagumun isi wida nggi? Nai bot ata iwa cuma nai tas baribut un a mo tap nifagumun a bo lomin i sisi bua tei loka. Jadi ni likit a lebo nia mo le bo lomin sisia bua tei loka"tete lem mulai namaton nafikir-fikir iwa ku jaga faniki ira tei le mancia ra wal dawal na nugu sukun iwa si Nataru kira nai ma, mancia dadangus sukun iwa si mancia woun tei, iwa pasti mafun kefin ia loka de dawatan dalolik tutu sinabi-sinabi iwa le da nugu sukun nai kufagumun, kufagumun sukun a, sukun na woi fat te lim oi nai. Lekan twkun baba, kumumu hebat iwa lekan wa tekun. Nawali dodan sa woun, ni garan a tete lem na kifit-kifit iwa sukun wariti i woun, kinifit a tabaku mana namaton nabubus ulat tei nai, mafun kefin si woun loka. Mahun sampe a maton tutu tete lem a sinabi a saka-saka dakutan-kutan "tete lemsukun si magei, aman mo?"Tete lem nakuk " ah sukun a si ata nai tubal ata kau kufagumun na gafifin mo mancia daganggu i tei mo". Tete lem nakuk " le ku matoton bo iwa loka le, ku masuk ku kifit aku fua le kumu jga makun-mekun sukun isi loka bolu sampe a A faniki mana bolu daratan da ka datiu toda bolu. Mahun dakuk "ah fanda laki i tete lem masuk bagifit kau loka e kami matotoran iwa le kekeun bolu sampe <hesitation> faniki mana dasaka, datiu, data todang tete lem ni sukun iwa bolu". Tete lem anamasuk bo lominn nasalik ni wawait a ain nai nega wahun iw asi, bua nai menit uca tela e anak kefin na sa nasaka ni kamuka ata lo. Nasaka i sampe ata ulat tei ata manuk wulan wawa "sa saka dikat". Sa saka woun ata, isa sampe ata woun naguan ata ma nakuk o "sa saka rikat woun". Sa i saka ata pas si tolu, sedangkan isa bo namaton wa tama, isa namaton wawa iwa nasuka ata telo. Atamari da dakola dakuk " ka mataton wa i loka le jaga boi sampe maci data dalewat bolu, si datakulelan tei sampe tete lem i bo ain nasalik ia wawait a nai jaga-jaga si loka iwa